<noise> Gny pasiporo <noise> gny solon' gny <noise> karapanondrom-pirenena. <noise> Laha anao izao <noise> miala <noise> a Madagasikara eto da fa tsy miasa koa i karatsy amin' gny maha Malagasy igny fa i Pasiporo igny gny miasa andafy agny solony.